<noise> Patakiyaaji ɗi mi yarɓinta to asaweere fu, ɗi raɓɓutu ki kuugal, ɗi kewta bana kanji sappo yaago nogas(ten to twenty five), ɗi hinnaango bo ɗi hofnaango, ɗi mi yarɓinanta soobiraaɓe an e ko lutti bo, wona e ɗi kewta bo no tati yaago jowi(three to five) to asaweere pat.